<hesitation> සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව හරි උණ හරි එහෙම හැදිලා තියනවා නම් ඇත්තටම මේ ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්ඩ ඕනෙ. මොකද <hesitation> බෙහෙත් අරගෙන ඒවට <hesitation> සුදුසු වෙඉදවර්යෙක් ලඟට ගිහින් බෙහෙත් අරන් ඒ බෙහෙත් හැමදාම ඒ වෙලාවට බොන්ඩ ඕනෙ. ඊට පස්සේ <hesitation> ඒ කාලේ ඇතුළත <hesitation> ගොඩාක් අව්වේ යන එක එහෙමත් නැත්තන් මොනාහරි වතුරේ නාන්ඩ යන ඒවා එහෙමත් එළියේ හරි ගෙදර හරි නිතර නාන එක ඒවා ඇත්තටම හොඳ නැහැ. මොකද <hesitation> වතුර අල්ලන එක ඇඟට හොඳ නෑ කියනවා මේ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව එහෙම තියෙද්දී. ඉතින් <hesitation> ඒ වගේ වෙලේට පරිස්සම් වෙන්ඩ ඕනෙ. අනිත් එක දැන් ඔය කියනවා නේ මේ සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව එහෙම තියෙද්දී අයිස්ක්‍රීම් වගේ සීතල කෑම එහෙම කන්ඩ හොඳ නෑ එහෙම කියලා. තව ඔය සීතල <hesitation> බීම ජාති එහෙම නැත්තන් ඔය ඇඟට සීතල <hesitation> දේවල් කන්ඩ බොන්ඩ හොඳ නෑ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කාලේ ඇතුළත ඇත්තට ඒ කෑම බීම වලිනුත් ප්‍රවේසම් වෙලා, ඒ ඕන බෙහෙත් ටික හරියට වෙලාවට බීලා හිටියොත් හරි ඉකමනට සනීප වෙන්න පුළුවන්.